jənni jaurə ni ba jaw ka lamtana mən su bərə dur da məyən me ka mən fau jambə lati təyən a jautang ndigga kai tamu na yiggi nyan nə jambə latətəyəm na nimən be nərə kwaliməyu nyərə nən lume mewe me ka mən fau jambə lattətə yən me kə banəyəng bən suwe mo jii mən farə ndenə ndoniyu nyambə lattətəyəm a mətən kə namte a mətən kən bontəyərə nungərtətə kwiwiyu rə nungər tə ta guləmmi nə kwarsətə-kwasə diggi rə nya guwu ka mən farə yai jiini jaurə nəb warəgu mwammə a nəbbə ka farə jambə lattətəyəm a jautang məni a gumən kawi a təmba gijimən re bwələm ka bagə nəb nəngnga kə suwerə go jambə go jini jaurə bətəbəyu mənə nyənkə me ləggarə gən. jambə lattətəyəm meng jini jaura bətəbəyu gən kwan nəbbə gram həm ka farə jautanggel jambə llattəyəm bərəkə a gani nwe məksatəwu dang dang kamən dəggire mən chure jini jaurə mwan tən boni gə kwan kə kən duwagai nyuggare kə ka kəya, yə merə nung kə kwiwungən rə warsətə kwarsə jini a dəggi bə nyaguwi kə kən duwagai, mənə gu bən yigii chuu jambə lattətəyən bən chuu nəb warəgu nfarə jautan me jəggatang ka məyən wunini kafarə go gə chigə jare meng jini jaura bətəbəyu g kwan nyənkə suwerəgən ka wan farə jambə lattətəyən a jautang bən suwe mo gən jini məyu yən lii fautangə ko mənən rərə ndiya kaitamu yəgən nya yambə lattətəyən bən yaktən kang kwan, suu bərəkə njəre nməbrabe rə bewurii a miya nyii kə me mən nuu ləmang bəngə suwe jambə lattətəyəm ka mura jini jaurə mən farə karəbən danngi gəre a məntən nyənkə suwe rəgə jira monamte jiya dək ki suwe mo namte ka muriyʊ. n'yəmbe kə bən sume mong jələn ki ko timah kə yəmbe kamən namte a jautang bərəkə ko mənang sii namtehi mo yəne kə jiniyan diggi bə nyagu kə bən jau nyang n, namte ka churəkə bən jau me bən koo niyajiiyu ka nəgai bo meaəni daa sənnarə mo n'chuu jini jaurə nyəngka n'səna mo me nyagu <hesitation> niyeyiiyu ka danngi rə kan king bənge, ndan n'chuu namte ko ma katang wuni n'niwe kən yəm kən nyəgərə kamən diggi ra kaidangwani ni na ka numən nutee n'nyakə bən jau yar jəuni memən nyarə rə kunnə kumən sai guji a yare ko bautən bwiwukə gu ka bwang giyiyangu kə kakən nya nyər hambə lattaətəyəm yai bən summo ku nyənkə karə bwaigu tosang kan gən kən ka lau ne ta bwanbi. rə betə naru to a gwa məyu gən jini jaurə nən yənku a nin a gaye a hwiya rəyangnga jii ku rə dəndeni nyarə nnya tasang ku kə memən beniyʊ kən launi kən nyauuu jassang kin nsiya muya kai to bəngə nsuwe mo jənni jaurəye gən jənni ja a lii chəmmər wmammi ma bo.